Iu mi surprennu di alcuni paisi di Sicilia, spirduti ntra li muntagni. Unu pensa ca nun c'è nenti di vìdiri e, nveci, arriva ddà e sunnu paisi preziusi. Pi fari 'n esempiu: li paisi di li Madonìi. Casteddubonu, Pòllina, Jiraci, li Petralìi: tutti paisi ca, quannu li visitai, mi piaceru assai assai!